Naku kuenta kua chion jan iho hi luchi chi iho kijanuu, ndanduxu kua comida kua kuenta kua keya iho kuanta hijanu kua iho chuve'e kudi cho chuve janii chi iho hi luchi iho ken, kilo jan ke uu kilo nruchi do ion tunu nuijan kua kuadanjin nridojan vivi ndajinero nakunda nune nechinro najinero, nanaju kuentaya na nani salten nanadino ndavanró kueno ndanajinro unkandunru ndó iho ndandero naka iho kana ndono kua una kua una kua cho'o comida nacho ndavru kenro njuan vivinandero vividanru nama'a nduguu nama'a ningu nikuanta ndainero kuan ndandenru juan anduu uenta ya'a na'a naku kua ikonro janda ndandenru ijanu ján, chikua iho nduu onré ndaninru kenro vee ndondandero hi luchi chi kua iho viko ndande kudu januu naye'e, yuvaña xhiko vaña'a taka xheni yuno kuenta onre danduu ndavaña yinguka undandengu vee luchi onre bvaña'a yenguo, kuan ndandero taka higañuja ndo iho chin nanderó che kuanta salten yunduu kudujan.